Oyi va Sirilanka, be sin ma na ba taradisiɔn, awe vɛdɛɛ han debwere buari re, oro bie si aba tampile ra. Mɛɛ oyi ma soo han yurɛniso sin, to'o ɲu'o ubiɛn o zia, bɛ tawɛ a zinh be.donke to bun aba taradisiɔn matete, debwere buari ro be boniɲan oro bie si ba ɛndu ra we wee.